Ye, ny fomba fiaignana olombelona zany <hesitation> mandalo ambaratongana maro. Tsy maintsy mianatra izy, mijaly, zay vao izy tonga amin'le fahasambarana satria karaha ôlo jiaby niaigny teto ambony tany hoe nandalo fijaliagna zay vô tonga amin'ny tegna fahasambara satria matoa zavatra araiky tsy nijalianao zegny tsy azahoanao fahasambaragna satria matoa anao fa <hesitation> tsy mijaly aminazy lasa hoe ataonao tsinontsinona zegny izy ohatra hoe <hesitation> na mahita vola very, na raha karahanzay na ohatra hoe mizaha vadin'olona na karaha zay fô satria ohatra hoe anah zegny tsy nijaly tamin'azy <hesitation> tsy fière zegny anao magnana anazy ts- tsy sambatra zzany hoe zegny tsy tegna hoe sambatra e, zay.